Kuiva naha jaos ommaq olõmah egäsugumadsõq niisutavaq kreemiq. Noid tuõ sis pääle määriq. Ega ma muud vahendit suurt ei tiiäkiq. Olõ-i esi väega hädäh olnuq taa as'agaq.